У меня на прошлой недели разболелся зуб мудрости и мне наконец его вырвали. В довольно позднем для взрослых возрасте.

Вот бы все хорошие люди собрались вместе и убили всех плохих людей, это единственный мой комментарий который я могу оставить на этот вопрос.

Признаться в любви.